بقلك ياصاحبي لو كنت في يوم من أيام إتحولت لحيوان وتتمنى راح تكون في القسد الأسد هذا ملك الغابة وحش وحش كاسر وضنفر ما يهاب حاجة، كل الحيوانات التهابه وكله يعمله الف حساب هذا هو الأسد. أما باقي الحيوانات تراهم ضعاف يخافونه.